Un ndeyó xaxano ndikingui ñoo no ya'áte un xukunreyu nruxhi, no nrida nre kuñu no ya'á ñá yinguino no ya'á nani xa ndaxanó, nruxhinó xun ngui ihó ya'á kuña dii ihó kuño ña dii ihó un deyoxanguana kano nruxhi nun tena dakeno h <hesitation> ti ajó tinankin nridaxun nada nada kenuna kanu iin na kadanguano moli nakanguano he kuinalixa ihó, yuku ni ya'á na, ihó tin doko ka tindoko dakeno ki kueno ti nada keno ti nroko xhin xhinadakeno ihú nrivii, ndakeno un xhi tinana xhin andake nakayo no'ó xi aciti té xun kunreyó no xaihó yó ñoo yadii ihó ñoo ya'á yadii ihó kuño ñadin kuiyi nrí nakadió ñadi ihó, nrexhi kati tiú niñadi ihó xhin kakini kueno té h <hesitation> ñadi taxhi gana xañano ho tangui ti'ón iin tangui koño ña'a ngueni nruxhi ngueni un nrute ya'á ngueni kuena lixa nrió ti nróko no'ó yuku no ya'á teki kueno na kano nada kenó nringui nada keno nadakayenú xhin xhin ti ajo ti nakin ti ade na kon kono na kono xhin nruté ya'á xhin ditá ini.